Iyaa ngame mwene okwa tiwa nandi hogolole iiikulya iyali aaaah tango otandi ti nandi pewe omboloto. omboloto ashike yoye yene yene ashike ndjo yoshiwambo ndjo. ya pya moshipana. ndyo yomoshipana ya kala hayi ningwa nale koomeme moshipana shiya. oshipana shiya shoshene sha. wo wene uundoha mbwiya kwali haya uundoha woohi haye wu tete. shaa ihaya wu ekelehi we nee. ohaye ku wu longitha ishewe okuninga oomboloto. Omboloto ndjono oyo te vulu kutya oyo yotango nomeya ashike gogene. inima mbyono oya gwana owala yili iyali mbyo sigo okeso lyandje. Ondi wete kutya otandi vulu owala.